Nanotany tena iaho taia hanao sy ny vadinao lahomaly? Satria ny antony <noise> tsy nihitako tantrangonareo tao hanareo fa nihidy ny trango iaho hanatitsy vola nifanarahantsika igny?